<noise> kiimu taɔ, kɛndɛ feŋɛ kɛ munu anuĩ tayɛɛ lɛɛ, lɛɛ, lɛɛ, amu kɛ kɛndɛ feŋ kɛ mu nu anu lɔ kpandia tayɛa. Kɛndɛ feŋɛ kɛmu anuĩ tayɛa lɛɛ, a bɛ yɔ kiimu lɔɔ, kiimu taɔ kaiɛ kéwu bɛ, kéwu ai tayɛ lɛɛ, a ya booe bi a ya sakɛ, ai kɛ mɛɛ bi a ya sakɛ, ai waati kuŋba ma wa kɛ kɛmu ai tayɛ fɛnyama kɛ. Á bhii a bɔe nu, <noise> totiɛ pɛɛ, totiɛ wae ai kpɛfɛŋ wa kɛ, a pɛɛ ai wati léŋ bi wa kɛ kɛmu ai tayɛ fɛnyama kɛ. amuu fɛɛ- kɛndɛ fɛɛ a msnde bɔɔ bɛ nu, kɛndɛ feŋ bhii wae a bɛ lɛɛɛ, lɛɛ wɛ gba na na níɛ, ŋloŋ nda níɛ, keŋ mɛɔ, kɛ a ma bɔ wɛ níɛ ai to sɔ keŋ mɛnu laa, a bɛ a keɛ bina lɛɛ, a bɛ a keɛ bina lɛɛ, a wa mu fɛŋɛ a bae, hiŋi a bɛ nana amu kɔŋ kpae a bae a jáa, kɛ a fɔ a lɔ kpoo hiŋi wi ŋ bɛ tayɛ wi lɔkpandea wi alɔ kɔŋ mɛɛ ai bɛa wi ŋ ma ee, a nae lɔ zii a bée kɔŋɛ a bae lɔ a kɔtɛɛ, alɔ yaa fɛɛ hiŋi wi ŋ bɛ tayɛ na gánáa wi kɔŋ ai bɛa na lɔɔ wa ŋma wi. Komu feŋ bhii nu nu wae anuã tayɛ kiɛ bɛ kɛnu wa, anuĩ tayɛ lɛɛ, lɛɛ, lɛɛ, anu yaa kée loŋgoe, loŋgoe bhii wae a yaa kpooe lɔ faŋ wa kɛ wati gbi, a mae lɔ jambá kuwa kpooe i na, amae kpoo jae i na, amae kpoo fimaã ai na, a wae bɛ lɛɛ lɛɛ aa tayɛɔ. Á tayɛe hiŋi kɔŋɛ bɛa núu a jáa, alɔ hiŋi wi ŋ bɛ tayɛ na gánáa kɔŋ mɛɛi bɛa ŋma, kɔŋɛ a bɛae a kpáa alɔ hiŋi wi mbe <noise> tayɛ na gánáa kɔŋ mɛɛi bɛa ŋ ma, komu kɛndɛ feŋ bhii nunu anu ta tayɛ kiiɛ mɛ nu, anuĩ tayɛ lɛɛ, lɛɛ, lɛɛ anu ya a wa kée loŋgoe.